वासाहतीवादी मक्सिको हो देश स्पॅनिश साम्राज्याचो भाग। असलो लो आणि न्यू स्पेन याच्या वाइसरॉयल्टी खातीर। <hesitation> प्रशासित झालो न्यू स्पेन हे। <hesitation> सगळ्यांकूं वाडली आणि सगळ्यांकूं। महत्वाची स्पॅनिश वासाहत जाली सोलाव्या शतकां। स्पेन <hesitation> नां पूर्व <hesitation> संस्कृती। निर्माण केलील्या मोठे लोकवस्ती असल्या जागयां। वैर यश मिळों <hesitation> घेवपाचेर लक्ष केंद्रित केलो।